حشرات د فیرومون غږ او د بدن حرکتونو په کارولو سره اړیکه نیسي. میګیان د مثال په توګه فیرومونونه خوشې کيي؛ ترڅو د لارو سیګنال یا هغه الارم په نښه کي. موچۍ د وګل نڅا له لارې اړیکه نیسي؛ ترڅو د خوړو سرچینې په ګوته کي او حشرات هم غږ کاري لکه.